اكتر نوع متاحف مفضل بالنسبة لي هو المتاحف الاثرية علشان بحس اني رجعت بالزمن كده لورا احب اتعرف على تاريخنا وارجع لوقت انا ما كنتش موجودة فيه تفاصيل كتيرة ونقوش وحكايات واماكن شهدت انتصارات وحاجات كتيرة جدا بتخليني مستمتعة.